Ny kolotsain'i Inde dia toy izao manaraka izao. Inde dia manana karazana finoana maro tahaka ny "hindouisme", ny kristianisma, ny islam. Inde koa dia mametraka lanja manokana ny fiankaviana sy ny ankohonana. Anisan'izany zava-dehibe izany amin'ny eo aminy. Miavaka ny nahandro indiana amin'ny fampiasàna laron-tsakafo isan-karazany.